E woodi li'ooji feere-feere, li'ooji feere-feere, e woodi ko alba- e woodi ko - ko albasaaje, e woodi auce timaatir, e woodi sauce ɓoccooɗe, e woodi sauce kusel.